كون صادق واعتذر من جلبك يعني ما تجول انى انا اخطأت في حجك وانى متأسف اني درت هكى باش هو يعرف ان انت فعلا صادق معاه وما تكذبش وجول ارى انى انا اخطأت في حجك وما عدش نعادوها وهذي اخر مره باش هو يعرف ان انت فعلا مهتم لامره وتبي تصلح الخطأ اللي درته